Ma tiiä, et kähriq tegeväq pikki maaalotsit tunnõliid vai käüke ja rebäseq kah kuigivõrd. No tuu avitas näil, ku kiäki ründäs, jahimeheq vai tõõsõq määntsegiq murdjaq eläjäq, sis nä saavaq ärq paedaq, et naidõ käüke kaudu.